makka kinkiy kaa abotin tiyy ant basiit dandee gar hingalfedu woo hataa woandibinean gargalch anann yedenii.makka suun maka dalotaa ant kanenii gudedenii hariyaatiy kulin beduu duub makka suun makka guyya kasaa gargarfeduu muu, makka kandoa dandee gar hingalchuu.